عيش حياة جيدة يعني التوازن بين العمل والترفيه والحفاظ على صحتك وسعادتك كمان يعني ان تكون محاط باشخاص ايجابيين يدعموك طول الوقت الحياة جيدة تعني ان تكون لك اهداف وتحججها وتستمتع بالاشياء البسيطة في الحياة